Enebo oyibo a sine me ibin <noise> eresime me ane ibi oresime, oyibo osaki paka ba o mu erebo sime ba <hesitation> o wara ogbolaba i de i mu sime ba erebo i de eresi ine me bobo, bra-bra yana were eresime ine o ibiye te erebo na oyibo be o eribo me sine kuma o onimi ba menese mi orcho ma o ibi erebo owari o asimeba te mu dugo kuma wari me nimi ba minese ma tubo ma o ibi tubo asime o piki mu ereboma piki mu oyibo be la kuma i piki mieba. Ersime ibi tein te ye i oyibo be sime kuma, or oyibo be erebo ma sime kuma, or oyibo be erebo ma <noise> sime kuma kun pakate i dein anga konte ba-a bobo bari isin ya owugo Bobo bobo bari ona menji a dein anga ari so obibi poki, ori so abi poki kuma ina sime me menji turoko mu te sime me be ibi ane dein, jumo-jumo ninu, jumo-jumo kun, jumo-jumo bala, ane oyibo na erebo sime oyibo na erebo na sime me erebo saki kuma, a biongho tonye, oyebo saki tuma o biongbo tonye. O wari bio menji pokai so tabo nimi ya, o paka wenii o ba ba, tabo ekwena ekwena o oloku te o afomba ari erebo paka te bom bee oyibo a obiongbo yana te gofe. A bai bii fiya-a a bari bii pokiya, o dobo yanate gofe o bari bii pokiya, o ta ye duga-a na duga a na o a fombafe, obra piki alafe ani bra, be eresime me ane ibiye be ye eresime ane piki belara be eresime saki mengba kuroma na kuru-ru na erebo ma bo sime te ari o asime motu ereme ma so yenimi te i bari i na sime te so inyo yanate gaga-gigiye ekpe oyibo be dai opaka, te iye bebe a so iwari ruba, eresime ibi aribubu dein ane ye goye-goye be sibidaye i dein anga kontee i eresime me so omenji turoko nu te opiki owome iyite o piki owo mema diki-diki pakam bo te, te ani bo